Wor bangladeshi kun wor tokoo wor kune amtanii muk gudio hinkabu many hinkabu galan itin hindiatu dub sunifu mukni kaban dufani iyo manyitinne kiles kabana kabdii mal kiles hinjir laftin hihoditii won laftana dub won sun dufanii dado tun dado hoditua.